Bəra rə wʊllai, n'kwan, rə nyuii yan gʊ, rə bətəm ba gəm ka yootən daa, nyʊngkə yootən daa rəga aa nəbba <hesitation> nyuiiyan gʊ rə bətəm ba gəməng, bə yootən daa nəb nyang. Bukka nyang ngəng, ni waiwe yoom ba gəm bə ləmmin bwi bəra rə wʊllai, <hesitation> n'ni a dəg keerang a furiiyan gʊwi. n'ni r- rə-rə furiiyu ba yəm go bətəm ba gəm ka nəngnga keerang, me ni buməni, n'ni kuma <hesitation> yəm rə kwewiya kautan gʊwi, ka yəm rə kwewiya kaitan gʊ a nya dur bʊssarən ki, ni waiwe me bə nəngnga yuta gare, meba nangnga yula gare ko ba bani, bəra rə wʊllai, me bə farə jii ba məbra kaitan gʊwi, me bə fara jii ba məra <hesitation> məbro bətəm ba gəmmi, me bə farə jii ba məbra ni chiirii yan gʊwi, bəra rə wʊllai, bəngge nəb bə chii nən ba hangʊwʊm, wan- n bə nuii ləmmang ka gəng ko me gaiyʊ ki nəb nəngnga bʊmte, ka nəngnga yoom ki nəb nəngnga bʊmte, bənggən sʊwe mo wai ni waiwe yoom ba gəm ka ləmmi bwi, yoom ba gəm ka ləmmi bwi fʊme ki ba nəngnga nən tʊgarang. Ba nənga nən tʊgarang, nən nyə gwiirii mənni nyʊ gwiiriiyan gʊ wʊ tʊga təmmi, yɨgii butən fʊgong rə nee kummii ki, ba dʊ dumma swete ba be ba nəngnga nən tʊgarang, kə bə di nən mwa a a laabwa ki, ba di nən mwa a laabwa, me ba sʊwe go aa, masi, mari nyəngke, me ba sʊwe nyangke, me ba sʊwe go <hesitation> jɨnii yai ye kum ka ma nən yam təmma Sila, bəra rə wʊllai, n'ni rə tʊgarangngi jʊtəkwang, ni rə tʊgarangngi, mənni men ni rə yurii, me ni rə bangka, na nʊ go ni rə yurii ki me bən yɨgiitən rə tʊgarang ki mənni a sʊwe go, <hesitation> bən dʊwe, bəra rə nyang bənggə sʊwe mo ni waiwe ni chiirii nya, n'ni chiiriiya daʊtəni, n'ni chiirii kuma bən məssa gujiiyan giyʊ, bənggə yoom ba gəm ləmmi bwi, ləmmi bwi, ləmmi bwi, ni waiwu n'ni bən chii kwangngi.